करिया कलर सोच के हाम्रा दिमाग मे काठी आबाइया कहके साउथ अफ्रीका के लोग सब खाली करिया रहैया । सौर होय सौरी हो सब करिया ओकर लैको सब करिया निकलिया सब पराया करके करिया रहैया । कहेसे उहाबा ग़म बेसी लागला से ऊहएलगी उहबके आदमी सब जन्माउतिया करिया रहैया । आदमी सब सब देश के आदमी सब करिया बेसी मन परियाईया कपड़ा मे कॉनो मोटरसाइकिल किनलित । गाड़ी किनीलित सब करिया करिया कहेस सब से निमन कलर ब उ कहियों गंध न होइया । कतनों जल्दीवी कतनों धूर से खेला पर्ल गंध न होइया उ लागि सब जाना पार्य कर के करिया चूसे करिया । करिया रंग बहुत आखुनतार आदमी सब के मान मे जीतले ब कहे से कपड़ा हो किसियों समान हो करिया टंक निमन देखिया । आतनक बहुत मतलब बहुत महंगा टाइप के देखाइया ज हा हसे किन्ले होई बहुत महंगा डोकना से किन्ले होई कहके फ़ील होई ।